نختار العالم، العالم لأن العلم ينفع الأجيال كلها، والعلم يدوم، والعلم <hesitation> يرقي الوعي، ويطور الإنسان، ويطور التفكير، بالعلم <hesitation> العلم أشمل من الفن، فإذا خيروني بين الاتنين العلم والفن أو عالم وفنان نختار عالم.